टपकदा नल थै ठीक कना सबसे पैली हम मेन पाणी बंद कैरी दीण फिर हमन जू मेन नल च ऊ खुन च। अगर वेथे रिपेयर कनै जरूरत च वे थै भैर खुन। अगर बदल पुण त हमन वेथे बदली नयु नल फिट कैरी दीण ।